घर कदेन पास्ता करप खातीर आयली आमका पास्ता। उलडचा पडटला आनी मागे ता <hesitation> उकडून। जाला की आमका ता दुसऱ्या आयजनच्या कडून मास्सो। वोगत डोवरूंक जाया मागे आमि आमचि पास्ता चे। ग्रेवी तयार करूनक जायी हेतून आमी आमका जाये ते। भाजीयो घालपी आनी चीज घालपी आनी एकदा। पास्ता जाला तयार की बरा चवीन खवपाच।